Yoni nro ro nigoma isima ghounne ni sima doutighi ila déyi ila sidéyi fo watima wourini iyongoughi fa yongoutou sigue ma bé gnama tigné, idouithilé sa fidéye fa watima wourini ibode wama mo kotini moutou fa ninan, sougne fa régui donandji nang lé bodedji. Nro banne, nro banne nro ro dambou banne kanan, yéke banne fé, koune fé nimo férine mo mama wo bougone wo sih mola ka diongou nan an yétima lé, an foyine foyine mola ka diongou ki lo fénan nan an foyine foyine fé régui tigné, ni wima mola roudoutini mola ka touhiki nan an foyine foyine doké. Ma nro nigoma yoni ghounni wo kotoughounne dé foyine foyine ikane nro kotou, férine. Wati isidéyine béghine ni wima ila ka roudoughi ila foun, souboughi lé titane niguighi di moutone wa nighi di gnodiou wo nihi soubou sitane isala yongou ghi an kasoulore ma ka roudou iwa roudoughi roudoughi bélé, thiké thiké bélé tou roudou. <hesitation>